<hesitation> maluam kalumani hula lanianam nimalaisalameni, aitotumeni'i nihaloun tau esa ni capur tati ni air liuram baru ninipi kalo amoiliakaoro nihulalanianam jadi ni kalaniam nihulan yasalei haisalemeni amoi alusen aitotumeni tauni lindungi ruan dari padani nilatu aloisiam niruilaansiam lusiamabisi.